L'associu a l'utilità. Aviri na machina ti pirmetti di esseri veloci, mettir 'n prima e jiritinni a travagghiari. Puru si ormai cu li machini 'n menzu li strati nun si po chiù caminari, li città sunnu ntasati di traficu. Spissu mi pari chi ci sunnu chiù machini chi pirsuni.